Misy karaza ketriky zany tsy hitantenga aha tsy a Irlandy agny da izao IRISCOFE zao, io znay ro tena specialité an'olo agny io n <noise> da io zany kafe, siramamany e, da misy crème feuilleté zay ny anatiny ao de misy wisky zao avao koa da hony miaraky amin'ny karazakaraza mofo io io zany dafa kolontsain'olo agny koa